ग्रे कलर मुणजे गोब्री कलर मुणजे गोबर असता तोह कलर। या कलर चो हाटी असता। योह कलर चड सो कोण घेंयण पुण आत घेवन लगलेंत। योह रंग देवी ब पाडण पण आत चडश्या देवलांग असता योह रंग। हरशी बारो दिसता योह रंग पण कोण घेंयण किद्याक खबर न्हा।